Bueno, nu nchara chii este nchora mani tatañuu kakude fenaidele, tuo ioo naiyo suchi jinara chii ioo, naanii jenoraíii, ioo te este.